Mampangotraka ronono a, mividy voankazo eny an-tsena ianao, voankazo maro misy karazany maro loko a. De alaina ny mixeur a, arotsaka ao anaty mixeur lay izy a, de mixena miaraka am'lay ronono iny, de rehefa mandraotra iny izy a de vita.